انو اني اكتب رسالة شكر لطيفة لشخص، اول شي راح ابدي اني بتحية، ممكن هذي اتكون مثلا مرحبا صديقي او اهلا صديقي تحية الك يا صديقي، بعدين راح ابدي انو اني اعبر عن شعوري الصادق و شكري الصادق اي للمقابل و و بعدين راح اضيف بعض العبارات عن التقدير و لراح اختت اختتم بشي جيد و التمني اله بشي جيد.